Este gu guchetha ka thinga la gutse guniala tjekja ba la tjagua cha thatse ba thuñe ba gutse tjekjao guniala tjia ba nchri bula cha tjege gutse ke gunia entonce gu gu a gu gulucho este ulucho jan gun ndegi nda'o gu tortuga gu nchintha kju xre nchin chin na ngain kuiala ya guxe thi yala jiu thi iala jiu yala chua nchrini thi thi uxregula gulucho ese gulucho' se llama popoloca. <noise>